چې ریښتیا درته ووایم نه مي پر لوړه ختل خوښیږي او نه مي هم د بایسکل چلول. دواړه مي نه خوشیږي، خو که چیري مجبوره سوم چې یو پکښي انتخاب کړم نو زه به بایسکل انتخاب کړم. ځکه بایسکل تر ختلو هوسا وي او که چیري سړک یا لاره سمه وي، نو بیا خوند هم کوي. نو زه بایسکل ته ترجح ورکوم ځکه هغه پر مځکه تر ختلو یو څه ښه دی.